أحد الأوجات يعني اللي حسيت فيها بالحظ، كان يوم فس- يعني فسحب كان علي جائزة كبيرة يعني كنت متوقعة إني ما راح أفوز بس يوم إتصلوا فيني و <hesitation> وعلموني إني فزت يعني كنت في قمة سعادتي، إستخدمت ها الجائزة يعني كانت، إستخدمها يعني في تجربة أشياء جديدة.كانت تجربة ممتعة جدا يعني حسيت إن الحظ وجتها كان معي بالذات ها الموجف.